Yaepɨ vaera kia täta yavai oime yave jeko jaema kia oiporu yave yande yamborɨ vaera joko tekore täta yavai oime jekoreve jaema erëi ikaviko yaiko <hesitation> añetete oime yave kia jeko jupi rupiko yande ñanemiaritavi aguɨyearavi kiape yayapo es como yaepɨ ñanoi rami